Kong ga̱fe hen muan makaranta hen gama hen ga̱ shit ba, hen ba, hen ɗe lu hen ɗe sam a ma̱er ɓang, kong ma̱er bang hok ga̱fe ɗe sam yi, hen na ɗe ga̱n tong ga̱long hok tong ya bak, hen kwal ɗe gurum pe fe hen ɗe sam ma̱er ɓang hok ni, hen bol ni, hen ni hen zem ɗe man pae ga̱de muop di ga̱ ma̱er ɓang hok, anang muop ɗe shin shit ma̱er ɓang, hen zem ɗe ga̱n man an ɗang ɗang muop ɗe shin shit ma̱er ɓang hok hi, se kwal de hen yin to bi ga̱tong shin na̱ hen shin shiri tong ji hada hen nɗe <hesitation> gurum ga̱ ɗe heet she <hesitation> ga̱shing nasara mop mu muan di panang ga̱lin lu muop pae ga̱fe muop ɗe shi shit ma̱er ɓang hok yi ɗe na yi ga̱ yit na̱. To hen dok muan yi hada hen hok sen nɗe gurum hen muan, ga̱ muan na̱ ɗe na pae hok, hen na indi pae muop ɗe shin ni, muop ɗe pen ma̱er ɓang sek <hesitation> sek kwara, hen na bi hok dip ga̱ yit na̱, so kong ga̱fe hen na, hen ba ɗem nlu hen kwal amar hok nɗa̱ matna̱. To nkong ga̱sok, hen rwo ɗem ga̱ lat <hesitation> sol ɗe la tong muan hok, ma̱shar na̱ ɗe pen sol Ɗe muan de lap muop nie ga̱fe tong kwat sol moto mau, nɗa̱a̱n ga̱sek kuma ga̱fe hen ɗe muan hok, hen ba ɗe kat <hesitation> bi ga̱ ɗemen se-se-de- məshar na̱ nie ga̱fe muop ya pue na̱ ba dama har ɗem fe mu gurum ma muop ɗe yil yi gagang nshar tong ɗe kat hen pen sol yi ɗe muan ni ɗe seet muap puanang, nie ga̱fe bi ga̱fe muop yadda nita̱ ka ga̱fe puanang hok muap ɗe- muap ɗe na li bi yi məer muap ga̱ ɓang na̱ nḏa̱a̱n ba, bi hok ɗe wa bi muk jar ga̱ ɗemen hok. Ama la wa ɓak hok, muap ɗe mix yi ga̱n- ga̱n ndibi muap, de chemical muop ɗe di fe muop ɗe mix bihok yin ni ɗe muop ga̱tong seet gurum yin ni, ga̱na ma̱er ɓang hok ɓang tong ɓak. To a bi ga̱ ɗe na̱ tong shin ta̱, hen shin hen ɗe shin dibi yi ba la niang a kwal nie kwal nie ma̱er ɓang hok a bi ga̱ ɗe ni ta̱ɗa̱a̱n har ɗa̱s sa̱ na̱, kuma ɗa̱s sa̱ na̱ hen lang ka shit ga̱n tang, kat naan kiak naan la zem la kat shit hok, shit ma̱er ɓang na̱ tong diam, nie ga̱fe ba wai a sol na̱ hen ɗe seet ta̱n ni ba, hen ɗe bi bihok ƙen hen a la commission muk <hesitation> ɗe ga̱n lap sol, to